Misy ny fiteny maro araka izay fantatro dia ny fiteny malagasy, ny frantsay, ny anglisy ,ny amerikana, ao ko ny sinoa sy ny japoney.